Araika ty ndraika haiko tsara mamaly ananjy e. Izy koa te handrehitra ampoule zaigny anao, magnapika intérrupteur fô, izay, dia mirehitra. Karan'izay koa mamono ananjy, manapika intérrupteur koa.